Meshine ayaren before may shin ayenren obali a may kpa kpara my nweren akpa kwela kpara wi aba zen shin ayamren ibali chi bu massia mkpa tinya yo bola dum akpa akpara sibekwan zel nu shi izw an sinu mini beji ahenhen nkanu yobula zen osu alm ban yo bola zen me hun megal yo zen ohen hen ma oquala etul moquanu anu kia mbrol bakpatin yaga yobula dum nwerim ye yishi massi aka tin ya massi akpa kwu ekpa rai ozuzen asassi osa rimoro obia messi nan hayeri omessi massinal kemo vol nu whor obo ihenru my bu yin kakpa hala zuopion iwai azinneri wiri nu oro. Mohola zz iru wie mmekpe ekpere maka chujiokila ndai nye duan bia ta na isie isie ka oduram yama sie nhamama noru erawi era ki moruga azarga ha anuga achora ozunha azumeme maokerin akega nu eli azu ne ke ha bo vuganuba nu remeogbor buseri nha arubobu ozu kum ura ke za ne ba a zi no oru ma ovanoso ma ovudaho ma vara ba esezi ovum ba reme oru obu nha arasakom <hesitation> moru kwela yada mohu ndeyim pubeze na eszzi nu rahaa eszze nu oborkoro nda ozu oba bea omizi manuba daziru peroba amotare dunra mo du oro atu atu a daziru tirinbi nomu rumu maru nja kwi adaagu da aga nkagwa mro du oro modala oro wi nmuntakim yar kpakwusim bekwun ma mu yadule nkana owa nu iyadalem nu ta chumke dumazie duma yada ha ma yadara ka Odan han mewe run mayal ri olu ya kam nu wirim so nu rimo oro maker nquanu anushi lam an nu rila nka nda kam riri oka nu barila nham mkal mquam am bia ma ri ba ka nu berila nhan.